نوع الموسيقى إللي يفظلها الموسيقى العمانية التقليدية مثل الرزحة والسوق لأنها تعكس ثقافتنا، أو تاريخنا. الموسيقى العمانية تتميظ بقاعات الفريدة والحانة الجميلة تستطيع تحسسها في المناثبات والعراص وأحب أيظا كيف أنها تجمع الناس ومع بعظ وتطفي أجواء من الفرح والإحتفال وأجد في الأغاني العمانية مشاعر عميقة وقصص تعكس الحياة اليومية.